muni kan shiɓa shi muni ɗiiji ɗuai nida shur shunnu warr tamgengem munwa karu arsha shi munda ti man fuk mu mandi fori ta arani ka show shu miru ka show mandi fori ta rugani kobo digi pelau digi gwanon keelakui mu yi dabal mun watu shaut ta makuru arshau mandi fori ta makuru <hesitation> shage kumo ta kurbe dige duak duak wa digi kummo munin wato shi man shon patirapelau ma pengirra ta atu mandi muni kwadugo imomoi wari mandi wa makuru ma kam ni wai madi makuru menan munda maƙuru shira ti yi mu shon kommo are peɗau minin shee dan pengroi temgenge ya kiru mandi nin shunu aparo sha fori duai di waru temgengem ya pilu washina